لو كان عندي الاختيار كنت هفضل اني اعيش في سفينة فضاء وده لأن العيشه في سفينة فضاء يعني استكشاف الفضاء والأجرام السماويه وده شئ مليئ بالمغامرات والتجارب الجديده وسفن الفضاء غالبا بتكون مجهزه بأحدث التقنيات وده هيوفرلي مستوي عيش متطور ومريح